स्टोव के बारे में एक अलग जुड़ाव महसूस कर थो। जैसे ओहर हमर मित्र है ओमे हमन माटी तेल ला डाल थन फिर धीरे धीरे प्रेशर बना के ओला जला थन। फिर खाना ल रांधथन एकर सहायता से काम बुता जल्दी होजायल।